Une pendi kendile idebe, loli ukusyule ndabelaka sana, <noise> umama iva kutu iva kuulile, uwe swali imwenda ukuta akikusyule, ndiswala, ndingamala ukuswala, nditola amadaftari kangu, <noise> ndingatole, twanenga kinzira, ndiuta ndisabika mukiulu ndingasabike mukiulu ndiluta kweli imikuhu, mwinyasi. Ndingalute kweli imikuu mwinyasi ndingojela avajangu, vaume kusyule vangahume puvinienga, <noise> najune pundivuja kunyumba. Umama ngandiuze, ukuta kwani amadaftari galindako? avahitsile kusyule, wakati navahitsilika lulikukihulu, mulukasi. Avajangu vakwa avakunyuma voump- voumpuvinienga vitola vikwisa kuku mama, <noise> vangapu mama, baupu ndivitora ulubiki vanguku ndinie uku- ukunditova. Angalitova akamale, nakiwa wakangi kula madaftari akangi, akuma akangi ndiluta akangi ku- kukiulu <noise> pundiluta kusyule ndisabika mukigulu. <noise> Ndingasabike mukiulu ndingamale ukuli imiku mwinyaisi ndingavona avajangu vikiliwuka, najune ndivanguku kiliuka, angautse kwanini amadaftari kalindaho ndita, vai valyasile vusyule.